Firasan̈a hita amy kiraro edy e! <hesitation> Misy lase n̈any in̈y, ten̈an̈any kiraro, fô semaily, avy eo misy semaily àby in̈y, matetiky koa koa amy man̈angy ndraiky izy misy talòn.